Faa ɗaatina hun- sukundu maaɗa. Ɗun ɗun moƴƴiniraa. Ɗun duu woniko ɗun faandoraa banngal sukundu. <hesitation> Sukundu jooni, arannde yimɓe amen minen ka neban nayi ngaɗanno hen.